أنا الصراحة أميل إني يكون عندي القدرة <hesitation> إني أتحدث مع نفسي في الماضي ، لأن الوقت اللي عسشتة ملئ بتجارب اللي أجدر أستفيد منها لو أجدر أخبر نفسي بأشياء مهمة ممكن أتجنب <noise> بعض الاخطاء هدا الشئ ممكن يساعدني في بناء مستقبل أفظل وأوضح ، الحديث مع الماضي يعني فرصه جديدة للت-للتغيير الواقع.